<hesitation> Raha mande miagnatry ah da minday kartabla da minday kahie da minday sitilô minday regla, minday gôma minday crayon minday ragno, minday gote.